Kuka á, xi xindeña'ai lo xo'oso lɨkɨso á, a xo'o nkanchi lɨkɨ ta ye lɨ'ɨ kueti ncha'a, na ndutei te livi lujua xo'oso orre ixiso á, xi lujua najinii lí, xindeña'ai lo ndundó, ki-kijle ye kuka naá a orre na konu'ni nka ɨ́ɨ́n chindixi, te lujua na <hesitation> o lɨkɨi ya á, te laa te xo'o kuka naá, te lujua vetuka lo usaso ye, nandɨ'ɨ nkaso ye kuka naá, a jnu ña'a te orre lo lete nkanchi lɨkɨ ta ye la'ancha'a, te lujua kuka naá, lo xi'i nchi te jue'e yuxi lete á, lujua xindeña'a ye kuka naá <noise>